Sizni yangi shaharga ko'chib o'tayotganingizni eshitdim. Shu rostmi? U shaharda hayot boshqacha deyishadi. U haqdayam o'rganib chiqdingizmi? Sizga u shahar yoqdimi? Yoki ishingiz sabab majbur ko'chyabsizmi?